<hesitation> د کړکۍ د پاکولو لپاره لومړی یوه نمناکه صافي یا ټوټه راخلو او بیا هغه ماده چې په بازار کې د کړکۍ د پاکولو لپاره خرڅیګي، په هغې باندې کړکۍ لږ څه مرطوبوو او وروسته په هغې صافي هغه راکاږو او پاکوو یې، همدارنګه کولای شو چې بدون د هغې مایع څخه هم په نمناکه صافي باندې کړکۍ صافي کړو او وروسته یې په بله وچه صافي باندې وچه کړو.